Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki persian ha lesdi mai. Persian himbe ji on je jamanu dubiji <hesitation> be do mari endam be yidugo himbe be aadilaku fu. be do habda b mai.